A ôhatra <hesitation> ôhatra edy e amin'ny andro fety bôka tegna ahaizagna culturentsika malagasy kaofa andro fety na tsy voatery andro fety, <hesitation> mividy hena ôhatra avy ake ndraiky kaofa hagnano tsy isaina afaka mividy hagna foagna zay na <hesitation> vahatr'agnana regny na vôdin'ny hagnana regny, regny de fa mahasolo hena regny regny raha tsara fôagna regny masiro.